نجم نكون جيد في الوظائف اللي تتطلب التواصل مع الناس، كيما المبيعات أو التعليم. عندي قدرة على فهم الآخرين ونتفاعل معهم بطريقة إيجابية. نحب نساعد الناس ونشارك الأفكار، وهذا يعطيني طاقة كبيرة. العمل في بيئة اجتماعية يكون ممتع، ويخلي الواحد يحس بأنه ينقلب في حياة الآخرين بشكل إيجابي.